أنا ما نؤمنش بالأشباح؛ لأني معنديش دليل علمي بيثبت وجودهم، أما بالنسبة للناس اللي يؤمنوا بيهم يمكن؛ لأنهم مروا بتجارب صعبة، أو سمعوا قصص من غيرهم، أو يمكن عندهم معتقدات ثقافية، أو دينية تشجع على هذا النوع من الإيمان، أما أنا أعتقد أن كل شيء له تفسير منطقي.